التكنولوجيا قد تتقدم في المستقبل لتسمح للآلات بتجسيد بعض المشاعر، مثل الفرح والحزن بشكل محدود، بس هذا ما يعني إنها بتكون عندها مشاعر مثل الإنسان، المشاعر عند الإنسان بتكون أعمق وأكثر تعقيدا.